أفضل القطط، لأنها لطيفة ومستقلة. لكن بنفس الوقت، تحب الرفقة. تحس إنها تساعد على خلق جو هادي في البيت وتنطي طاقة إيجابية.